ʻO nā kī like ʻole, ʻo ka māmaki ʻoe, ʻo ke koʻokoʻolau ʻoe, ʻo ka puaaloalo ʻoe, ʻo ka ʻalani ʻoe, ʻo ka ʻeleʻele ʻoe, ʻo ka chamomile ʻoe, ʻo ka ʻalani ʻoe, ʻo ka mōhihi ʻoe, ʻo ka lemi ʻoe. ʻOno loa ke kī a maikaʻi no ke olakino.